Fandrahoana sakafo tegna itako maha sy kiriana anahy zany an, aminà kolonsaina hafa ankoatra nenahy an, le resaka fandrahoana raha aminà kôkô iny zao tenga itako hoe: mahaliana anahy an: sady tiako, nefany sy mahazatra anay akany.